Ah gn'olo a Madagasikara atiky da tia magnenty laboly. Misy avao koa gny tia magnenty ah ino izy tiky, tia magnenty baskety vo fanatanjahatena hafa fa amy ankapobeny aloha da laboly gny tena tian'olo magnenty anazy a Madagasikara atiky. Indrindra moa gna faradofay eto. Eto da tena tia laboly gn'eto no sady champion ny deuxieme division zao zahay boka amin'ny faritra anosy atiky a fort-dauphin atiky, a madagasikara eto, ka io gny fanatanjahatena tena tian'olo gny magnenty anazy.